أحب <hesitation> رياضة كرة القدم وأعتبرها واحدة من رياضاتي المفضلة منذ أن كنت صغيرة كنت أمارسها مع صديقاتي في الحي، طبعاً البعض يعتقد بأنها خاصة فقط بالشباب ولكن هذا خاطئ فالمرأة أيضاً من حقها أن تلعب وأيضاً أن يكون لديها منتخب وفريق تلعب فيه.